من فتره قريبه <hesitation> زرت مسقط كانت زياره ممتعه الصراحه استكشفت المعالم السياحية مثل جامع السلطان قابوس اللي كان مذهل بجماله الصراحه. بعدين رحت ال <hesitation> الاسواق مطرح وشفت الحرف اليدويه الرائع. جربت بعض التوابل العمانية الاصلية, كانت نكهتها جميلة مرة لا تقاوم. بعدين زرت قصر الم-العلم واتفاجأة بجمال <hesitation> تصميمه وفي بليل رحنا كورنيش القرم واستمتعنا بغروب الشمس بس هذه كانت اجمل رحله في حياتي.